Onré ndachonro chuve'e enduu este ndakicheru chuu chuve chindavaru, nadan fritu natunru chuve chí ndajini onre jun compañero nduu arroz ndajini nduna jan najiniro, caserola chí lakero lia aciti ndakero chi lachinero arroz nadjiniro chí ngueno ndara frito nró na na este nada frituru kuni ñonro kuñonro kuñonro nabaja naka ñuu chi nuveja kanduchi, kandiro este ajo kandinró tuu ndana kandiro ajo kandiro chi navaru este arroz kue onri njuni ndavaro este xhakanro este ya'a kuii kadiro tinana ndó, ko kandiro la kulando kandiro la nduku ajo kandiro la cebolla chi kandiro nuu licuadora chi ndakero chí este ndadavaru este ch'a kuii koño chun ndavaro este kundau kenru arroz lankuni arroz tukuñi ndajuajo na iho kenro este arroz tuku yii ichi onre njuñinru ndavaru este koño chún, kandiro ya'á huajillo kandiro latu lana kue. Kandiro este la ajo la cebolla kandiro chi nakeru na'a ñon, xhindakeru uu nda'a tuchi chindavaru este, pollo enchilando kachi menró ya'á ñuru pollo chindakero chí, ndavaru la arroz tuyuye chindakeru chivangui naye'e nakero ndono este ndó, jo kanukaxu xhi iho vauu vauu kuina nuu ikeru, ndu arroz iho iho inka comida ndavaru este iun ka'a comida ndavaru nadakeru arroz, kue kuu ndavaru chindakeru nuu este chuvee chuvee ndiki yii luchi, ndada frituru chidakeru lan la arroz keru bangu nanui kenró ndakero kada combinar kuu ndakero arroz.